صفائی کرنے کے کئی قسم کی صفائیاں ہوتی ہیں، اور کئی چیز کی صفائی ہوتی ہے۔ جیسے زمین کی صفائی ہو گئی، گھر کی صفائی ہو گئی، کپڑے کی صفائی ہو گئی، برتن کی صفائی ہو گئی، یہ سب صفائیاں ہیں، میرے بھی الگ الگ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے برتن کی صفائی ہے، تو اس واسطے برتن کا صابون ہونا بھی ہے، اس پہ کوئی کاٹھا آتا ہونا گھسنے واسطے، کپڑا دھونے واسطے الگ برش ہونا۔ کپڑا دھونے کا صابون ہونا بھی ویسا ہونا، گھر کی صفائی واسطے جھاڑو ہونا، پوچا ہونا، موپ ہونا، ایسا، اچھا کلیننگ کرنا ہے۔ اس کے واسطے ایک لیکویڈ ہونا، وہ ہونا، بندے ٹوائلٹ کی صفائی کرنا، ویک ٹو ویک ہونا، وہ بھی ایسا۔ خود کی صفائی کرنے واسطے نہانا ہونا، نہانے واسطے صابون، شیمپو، صاف پانی، وانی سب ہونا، آدمی کوں تاکہ وہ اچھے سے نہا واکو صاف ہو سکے۔ ایسا کئی قسم کی صفائی جو ہوتی، جو آدمی کی ضرورت ہے۔